Ye, alekoleko mihinagna mofo salady raha oharina amin'ny salady satria salady zegny anie lasary tsotra e malaky lasagna i mbôla amin'ny <hesitation> soit anao mihinagna roambinifolo amin'io misakafo de mbôla amin'ny roa amin'ray sasany akany mety efa lasagna ny salady fa raha hoe mofo salady mety madignidigny amin'ny dimy na amin'ny efatra agny vao tegna mosary anao satria ny fihinanagna ny mofo salady agnisan'ny mamp- mampaela ti-hina.